खान बनोना के लिये अलग-अलग <hesitation> तरह को तेल भी इस्तेमाल करोई जाएं। जो स्वाद यानी सेहत के लिए बहुत जरूरी छे। सबसे पहला हम सरसो का तेल को इस्तेमाल करें। जो खासकर पूरी, पराठा, अचार यानी सब्जी नक में इस्तेमाल होई। सबसे पहला हम सरसो का तेल को इस्तेमाल करें। जो स्वाद यानी सेहत के लिए बहुत जरूरी छे। सबसे पहला हम सरसो का तेल को इस्तेमाल करें। जो खासकर पूरी, पराठा, अचार <hesitation> यानी सब्जी नक में इस्तेमाल होई। सबसे पहला हम सरसो का तेल को इस्तेमाल करें।